Nsu mu abowa mepɛ meyɛ yɛ etui. Ɔnam dɛ ɔyɛ nsu mu abowa a wonyim nyansa na hɔn enyi da hɔ so yie papaapa.